Oyi diara me ba shonpu'in a ba hanan bera ra mu'a benɛ we o ɲufu'e mu a benɛ we a nɛ a ɲufu'e a sɛ a wese a mu yan dɛnuna wese hɛ ba puna ba bara twa we itilize mu mi dabavara bena dɛbu'e-vara bera ra